Sveits om <hesitation> tuntuq päämädselt kas sis panku vai ka kellä- ja väidsetuutmisõ poolõst. Sammamuudu ka sokolaat. Et sääl om <hesitation> häste kõrralik ja kõr- korgõ kvaliteediga tuutminõ.